Ireto avy ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny elefanta: voalohany ny elefanta dia manana fitadidiana elabe ary maharitra hatrany amin'ny tena dimampolo taona ka hatrany amin'ny zato taona any, faharoa manarakarak'izay izy ireny dia manana toetra tia mitambatra fa tsy misarasaraka zany raha vao mandeha.